פִּלְמַרְבַּגּ שְהוּר לִי כּיסְכֵּן פִיהוּ לְגַוּ בְּזַאף הוּמָּה יולי ו זּוּרַשְת, ו אַבְּרַד שְהוּר הוּמָּה יַנַאיִר ו פֶבּרַאיִר, בִּנְסְבַּה לְרְטוּבַּה אוֹקטוּבּר כּיתַעְתָּבַר שְהַר רָטִב בִּסְבָּאב שְטַא, וּלְאֶשְהוּר לִי כּיְקוּן פִיהוּ לְגִ'פָּה בְּזַאף הוּא יולי מַעַ אֶל־סַיִּף סְכּוּן וּלְגִ'פָּה.